Iu haju tanti para di scarpi ca mi sèrvinu pi diversi attività. Haju scarpi pi jiri ncapu la nivi, scarpuna cu la punta di ferru pi travagghiari, scarpi pi jiri 'n menzu lu fangu, scarpi pi jiri a mari, scarpi pi fari attività fìsica, scarpi pi nèsciri lu fini simana e scarpi chiù eleganti pi jiri nni l'eventi speciali e pi finiri haju macari li tappini ca mi li mettu a la stati pi nèsciri.